E famelan-keloky dia fampitomboagne fitiava eo ame mpiara-monina, ohatry zao hoe nisy olo niady taminaha, da nifona izy, da navelako e helokiny, igny zany noho ny hoe avelako helokiny satria noho ny fiaraha-monina rasy e misy adiady.